څونګښه ډېره اوږده او چټکه ژبه لري، چې د ښکار لپاره ترې استفاده کوي. کله چې یوه خوندوره حشره وویني، په ژبه یې د ځان خواته را کاږي. ژبه یې دومره ګړندۍ ده چې حشره هیڅ په ځان خبر نه شي چې څه وشول. حشره د څونګښې په ژبه نښلي او چونګښه هغه بیرته خپلې خولې ته را کاږي. په دې سره څونګښه خواړه پیدا کوي.